Los recifis de coral son engranagis marinus mu vivus i divessus. Los coralis horman una estrutura que da abrigamientu i alimentu a un haci enormi d'aspecis marinas. Los recifis sostriban la vida marina en ofreciendu espacius pala criança, alimentu i afiamientu a pecis, crustacius, moluscus i sotrus animalis. Tamién ayúan a mantenel la calidá del'augua filtrandu partículas i nutrientis. Son quasi que oasis nel hondón del mari.